Raha ôhatra za kôa misy tany omboagna ndraiky andro e de <noise> mba miangavy namako zany za hiambiny amboanahy an-tragnonahy aka mandra-paviàko de va- volaniky aminazy: zafady ngiahy e, sao de mba afaka miandry amboanahy an-tragnoko aka anà fa za io misy tany omboagna hely ke apetrako aminazy ake hoe i hanigninazy ikarakaranao azy.